Sistemi i transmetimit të një biçiklete, që përfshin pedalet, zinxhirin dhe ingranazhin, punon së bashku për të shndërruar forcën e aplikuar në pedale në lëvizjen e rrotave. Shasia mbështet këtë sistem, ndërsa rrotat ofrojnë tërheqjen e nevojshme për të përparuar. Timoni shërben për të kontrolluar drejtimin e lëvizjes.